Onre inró ndute vidii kachi minro, xhe ndute vidii ninduu ndakenru nuu vasuni xhi onre vinruu la tuli la cafe, ndakenruu nuu taxe'e nu iho taxe'e ñuu ndakeru onre inruu la tuli o la cafe chi onre linru la rutevidii ndakenru nuu vaso iho onre njunidu keru la kanduu lukuu, ho kanduu chún iho chikojoda keruu kandu xhenru nama ñe'e konró meni koño neneniro neye'e este iho xhikon, onre kiero kanduku iho xhiko ko'o xhi onre kenru kanduu chun iho xhiko koko, este koo ñuxhero ho onren onren chikoro iho niun nditaro nuu ndakeru nditaru nako ini kama ko'o iho ditaru este iho no'o ditá este ño'o chi iho ño'o ditá plastico va'a njuina, vajuina ndo'o nuun ndo'o iho nandatevaru ditanro este naku nantu ditanru nama kunun kuu ditaru chinuu itaru uchara njeró njeró este, comida kenró iho este iho nuun chikonro ndin kan chikoro iho ka'a. Inchikonro ditá koni kavaruu ditá nró, chi njuji na iho ditá, ditaá atuu ñenro ditá este makina meni chikonro nuu hi yo'o ixho ñuu chikonro juangui naka, ixho'o ño'o chikoro njuina nada ditanrú kenro chi iho este nuu kua yandinró cha'a, knero njuijina iho kenró e ndachinro chachi njuina nuu iho njuan ne neonró, ndono este atunka niñonró nó taka plastico.